Ee, an agwökö cïlïngna ï bank, mökö agwökö ï grup më kalulu ëka mökö agwökö ï öt.

Ëthïnö twërö nwongo önweng pyër ka cem ba römögï na bër. Nökënë römö bedo nï ëngükö nwongo athïn nön yacö na nwongo ënë pod tye ka döth

Peki na mon nwongo më acël ëcwö öcïdhö ömadhö köngö ökö dwogo n'ömër cakö lwëny kï dhakö mërë nwongo mïtö cem onwongo ën thon ba ömïö dhakö gi ateda, më arïö ëthïn anyira nwongo ka dong ëcwö thon ömër ökö bino dha kï nyarë nï in mene ibeda abeda kany myero enyomi ökö ïmïa lïm.

Inwongo nï köth anyuth na nyutho nï, pii ope ï komi, nwongo dwoni orwee, dhogi tatar atara, del komi ölölökërë ökö na nwongo obedo anyang anyang.

Kwan ömëdö rwöm më döngö lobo ï pacöwa pïën kï ï pacö na an atye ïë, ëtëla tye ïë, naci tye ïë nakun inwongo könyö lwak jö na tio kï jïï thon inwongo ecwodogï, inwongo ecwodogï nï jö na könyö jö, onwongo thon tye gïnï ï pacöwa na tye gïnï ka könyö jïï.

An arwatara k'okone kï jö na nyen ka amakö okone kï bothgï pïën pïrë tëk më ngeo jami na bëcö kï bothgï.

Ka mon ögamö gïnï cïlïng kï ï boli cap ngeo nï ërömö tic ködë më wïlö jami më acadha, ëka kinge engeo kite më dwökö.

An arömö mïögï thama më mïö ëthïnögï cakö lëga ëka kï tero ëthïnögï ï cukul më yabö anyimgï më mïö anyimgï onen na bër.

Nywakö jami na thïnöthïnö calö olyedi römö kelo two na pol pïën olyedi obedo jami na bïth. Two na calö two jönyö römö nwongere kï nywakö jami na thïnöthïnö nön calö olyedi.

Pol ëtëla na mëwa ëyërö kï canduk nwongo ebolo kwir bothgï nökënë ëryëö aryëa ï ngegï. Na lübërë kï kit na wan ënënö twërö më tëla ï komgï këdë.

Arömö mïö pii më amodhana bedo na leng nï myero ated pii ökö ka atedo pii alwök konteina ökö obed na leng ëk acak ketho ïë myero aum wi ökö ëka okopo myero obed gïn arïö acël më gwëthö önyö ïë ëka acël më modho nwongo itye ka gwökö pii na leng rwök ëka cüma thon mïtö ëlwökö ökö na bër.

Jami na pol n'öbalö kwö ka jö më kabedona më acël obedo mat na rac, mërö, kanya acël kï dwar ënë öbalö kabedo na mëwa n'orumowa.

Kwan ölökö kwöna kom na bër pïën nwongo dong atye kï ngec na myero amak kï kwöna këdë, kite na myero amak kï jö më pacöna këdë kite myero dök amak tic na an atio jami nön ducu kite na mïtërë.

Atwërö mïö thama both enyodo n'ëthïnögï ödönyö ï dul ka jö na reco kï twak ködgï nï bed na cwök both athïngï ëka ömïïgï mar n'opore gin na bëcö n'ope bothe na ën nënö nï ope ködë gïn ömïï gïnï both athïn ni.

Kite na cukulwa ökönyöwa më mïö alökalöka kom pwonyere ï kom pacöwa, obedo nï epwonyo jö më pacö bër ka kwan, kï mïö apor ï kom jö n'ökwanö na tëk.

Kit tic na römö kelo two jönyö ï kabedona, obedo buto atata kï ngat na nwongo ba obedo thon dhanö na in mïtö ïnïn ködë na ba ingeo yot kome, tic kï jami na bïth calö picu, calö olyedi, nywakögï ëka thon umo dhö jö ka two tye ï dhö awodhi, ret tye ï dhö awodhi römö mïnö in thon two jönyö.

An abedo kï yom cwiny rwök ï karë na nïang nï abedo anyodo rwök mërë gin n'okelo yom cwiny nön ënë nï athïn kaöna obedo athïn awobi.

Gina rac kï nywakö jami na thïnöthïnö calö olyedi ënë nï, olyedi köbö two. Ka in ïngölö kï cingi ëka dök aa onyo dök ïkwanyö olyedi ni acël nï dök̈ ïlyëlö kï wii athïn de ekob nï in itwo inwongo do ïköbö two jönjö ökö ï kom athïn nwongo ba bër më nywakö gina thïnöthïnö nonu calö olyedi ni

Karë më acël ka cem tye pacö na mëga ëthïnö na mëga cemo nyërö tye kï kuc okelina kuc. Më arïö ka anwongo anënö nï pacö na mëga ëthïnö ögërö öt jami nwongo nïgï cëntë mïa kelo nïna kuc. Më adek ënë më nënö nï can mörö këkën na bino athura nwongo kwan k'ëthïnöna tye ka kwanö na nwongo cëntë tye ï cïng-gï mïö kuc botha.

An arömö ngeo ka athïn-na önwëng ï yodhi më ka anënö nï ïë ödëng, omogere, wangë tar ëka nwongo remo thon ope ï kome.

Anyuth ka two preca ënë dhero, podho cwiny, kwok na cwer kï komi caa kiduc. Inwongo nï caa mökö pïny lyethni athura na nwongo ba ingeo ngö n'okelo.

Gïn bino gïnï köman ka ï karë n'ëcakö kwan jö n'ekobogï nï jö na mïtö öra gïnï ëthÏnö kï kin pacö tye gïnï inwongo obedo karan më kin pacö, na ka ëcakö kwan gïn wotho gïnï ï kabedo acëlacël ï kabedo acëlacël më nënö nï ekobo nï kwan öcakërë ëk ëthïnö obin ï cukul.

Cilo ënë kelö jwïnya ï kom jö ka pün tye na ba ëgwökö na ba ëyübö kaka kanya pünö bedo ïë na na leng kelo jwïnya ëka ëjükö na nwongo myero kanya leeni nön bedo ïë myero obed na leng.

Jö na pacö rïbö cïngï, rïbö thamagï, tio gïnï kanya acël, kelo gïnï cïlïng na gïn tio gïnï ködë më project mörö më pacö na kelo lönyö ï pacö.

Më acël dhakö myero ömadh nyuka, kal onyo abir na pëk n'odii tye ïë. më arïö myero öcam dëë öranga, öcam dëë böö, öcam kwon kal, ka abir manu ducu obedo cem na kelo cak ï thuno ka dhakö.

Jö më kabedona tïmö gïnï bedo gïnï ï gurup bedi ï kacökë ebedi ï kalulu më pwonyere ï pacigï.

Më jükö ober kür ökaa ka an anïnö mïtö anën nï kabedona n'oruma inwongo tye na leng aguli nö nö nö nö nökak mïtö anën nï ayüögï ök ayüögï ökö ëthïnöna kïbëc mïtö önïn gïnï ïthë böö

Myero ëthïn anyira öcïdh ï cukul na röm aröma gïnï k'awope pïën gïn ducu obedo dhanö na myero oti tic na bëcö, pïën bër bedo pïny yaa kï both ëthïnö anyira.

Pe, köth ba cwe ëntö ngidho angidha kïcël ïcël ï karë ni.

Tic na mïö dhanö nwongo two jönyö kï ï kabedo onu ënë nï më acël mërë ka ïnën dhanö wangë tar obedo ölaya buto kï jïï ata pïën two jönyö köbërë kï buto, më arïö mërë ka ïnën dhanö nywakö jami ata olyedi, libira römö köbö two jönyö ökö ï kom dhanö

Kwan ökönya ï kabedona, më acël ëthïnö na pol ödönyö gïnï ï cukul onyo ï kwan. Më arïö, ökwan ömïö ngëc both jö na pol na tye ï kabedo n'oruma. Më adek, jö na pol onwongo tic ï kabedona kit më woth ba dök tëk, nwongo dong gin woth tye. Kwan ökelö lönyö ï kom dhanö n'orumo an ï kabedona. Kwan ömïö kwögï tye na yot.

Yoo na bër më cangö lyetho kï kom ëthïnö ënë më ketho pii na mörmör ï bap ilutho böngü ïë cë icakö böö kï kom athïn, nwongo ekweo kï kome.

Yodhi më kwan ömïö ëthïnö onyo jö na döngö ngeo gïnï kite na myero ökwö gïnï ködë ëk yot komgï na myero oti gïnï kï cënë, kite na myero ömïï kabedo n'orumogï obedo na bër cë yodhi më kwan obedo köny na dit bothgï.

Two anyöö kï kom ëthïnö nen nï më acël mërë nwongo dhö athïn öwëc ökö, obokere ökö, më arïö thon nwongo obolo athure nwongo ingeo nï dhanö wangë lïth nwongo obolo athure, më adek mërë nwongo thon kom athïn öcwörë na thïnöthïnö kamë kal ën kite nï römö nënö kï two anyöö ködë enönön.

Ï kabedona n'ëthïnö na ryëk gïnï n'ëywölgï ba römö cülögï ï cukul etye k'ëjököthaü gïnï na könyö gïnï ëthïnö ni kono këkën nï ba könyö gïnï jö na pol. Ën yodhi na wan ëkönyö k'ëthïnö ködë ën ënön.

Bër ka kwan ï kin pacö bër rwök pïën nwongo emath mörö onyo adwong nwongo cön ba ökwanö ëntö ka kwan nön më kin pacö ni obino cöö dök wie ëka ketho cwinye ïë pïën ï karë ca nwongo kite na ba ökwanö ni kobo nï ëk dong amak man na bër ëk ömïa ange gin mörö.